Ny fomba fiasa klimatizera añatñy traño zañy no zakasika. Sintomiñy klimatizera lay tsioky mafaña añaty traño ao da ampangatsiatsiañy da ampodiñy ndraiky aminy traño koa bakeo.